لو كان لازم نختار نحب نكون عالمة مشهورة خاطر العلم هو أساس التقدم والتطور في المجتمع، كعالم تقدر تساهم في حل مشاكل كبيرة سواء في الطب، البيئة، أو التكنولوجيا وتترك أثر دائم في الإنسانية، الفنون زادة مهمة وتؤثر في الناس عاطفيًا، لكن العلم يعطيك فرصة لتغيير العالم بشكل عملي وملموس وتكون ذكرى للناس.